देखो सा हुकूम मणका मु कुछ मणक अदा बे हुया करा जना ना शराब पिया पाछा कुछ याद नहीं रवा हा। बू कता बे सो जवा और जाग ना रा बाद मा पतो चेला का बो बुटा किकर आयो हा और बिना कुन लैन आयो बिन बिनु पेला क्व ता नहीं रवा हा।